Giraffe ɓe heɓi hokkita e loowdi njoɗi, fowru hokkita ko hayre. Loowdi ɓe njahi tawa e ɓe heɓi puccu, e ɓe ngorti puccu taali saare hayre.